आपने <noise> गन्ने ब्रैड बनानो तो सबसे फैली। आपन हाट में चलांगा हाट में से बढ़िया क्वॉलिटी का गव लांगा। नितार फेर अपने घर ने बढ़िया क्वॉलिटी का गव मल <noise> जावे तो उने काम ले लांगा। फेर ऊके बाद आपन उन गवा ने घटतीं में पीस लांगा। <noise> पिस बा के बाद आपन उन गवा ने चालनी से चाल लांगा फेर आपन गैस ओर कड़ाई अण बरतना की सहायता से ब्रैड बनाबा को कम चालू करंगा आपन। ऊनिये आटा ये आपन लगा लांगा आशय करके आपन ब्रैड बंबा के बाद आपन उने चाकांगा के कसया बनया साव बनया या नि। छाव फेर आपन अपना भायला ये चाकांगा। <noise>